Tegna ilaigny ny fampiasambatana, ko karaha amin'ny kivà zao raha ohatra izy kô salama tsara izy dia afaka hindesina mandehandeha dia mety hoe indraiky na indroa, fa izy zegny ohatra koa hoe marary mety tsy ho afaka hindesina mandehandeha dia dikan'zegny zegny miankina amin'ilay fahasalamagnan'ilay biby zegny no ahafahany hoe impiry izy no afaka <hesitation> magnagno izay fampiasam-batana izey.